E Karazane e biby sy mahavy sokatry, bibilava ,ata ;da gne mahavy <hesitation> papango, aomby mahavy, gne rabitro mahavy, gne liona mahavy.